Ukuran bana neme anana losa matua, ne'ek a nalun a esa losa dua mili meter. Kumbang anana nalun a esa losa lima mili meter. Hihingi nalun a nalun esa losa lima centi meter. Lafo nalum a sanahululima losa teluhulu centi meter. Meo nalun a telehulu losa nehulu centi meter.